يعني خلال ال- نهار ممكن <hesitation> من عشرين لخمسة وعشرين لتلاتين ، دي درجة الحرارة الكويسة في النهار ، في الليل ممكن <hesitation> صراحة من عشرين لخمسة وعشرين أو أقل شوية